Ny fomba tsotsotra fomba fanazavana le fomba fanasana tanana sara an, lemana rano de atao savogn raha sisy savogna de atao lavenona; de kosehina sara tananao iny; sokirinao angofo an, tain'angofo io alana sara de elakelan-tanananao io an kosekosehanoa tsara an, jusk'am'bohon-tananao de kobaninao avekeo de hamaininana amin'ny rivotra.